Kalabari korie koinama i ini inyi nwè, isan uwè apu isa muè ja pu piki ja koina ma kori apu piki koriè bra ke ye gbiè apu gbiè piki buo ke piri so̠ apu, isam muè apu isam muè fini muè apu fini muè ikoli muè apu ikoli muè piki ogboi piri so̠ apu so̠, piki inji bara apu piki inji bai ye gbiè apu ye gbiè sewi ye apu swei ye jai konama imie koriè in koritè kè ina anya mie kon ani bu ibi ke ina pri bai bra kote̠ ane inkori te ke ina bu prie, ingbe pelai apu piki ingbe pelai inpeki ye te ke ina bu prite ba ani ibi ina pri wa bra te turo koju ibie bo ina pri wai bra ane iye piki a beye goy goye kori apu piki kori è tom kiri me ba to mi ma korite ibi ina piri bai ye goye goye anne ini tom kri be tomima koriè Ini sèm me mu kuma in pokai, inpoko te ke deriè ini ingbe mu pele kuma in piki pokai inpiki ke ina anga konai, inju mu bo be̠ omu ku ma piki o piki inyi me ba boma o piki de ribà obiki ye gbin kuma tomi ba te fè, gbi̠n tomi piki ani sua te ani ibi ke ina prite in piki ke sue, beye goye goye in koriè korina ma kori arapu koriè ibiye me ab anni ibi so kè ina pritè inke anya kote tonkiri me moku kuroai bra me ike loko loko anga kou te ibiye mie ina pri bai bra ane ingotè mena korina ma mie koriè. Tomkiri me bu moku loko ye bari ofori, moku ikorite koinana goye goye moku igbigi me so̠ bari la-a tomima weni inpkuru fetè weni korina ma kori, inji mu bo be inji unu kru ma o̠ba bua ré so bari ofori toru mengba fi fan te gote̠ ob̠o kauna oba bo inji kalai so̠ oke kuro bibi mié deriba. Kuro bi deri ba faibo so̠ baine fa-a igbe pele bo be opele bo kuma opoko kuma oke fe bai ye me so o bai ni mi ya kala bibi ye bari ofori tonkri me bu bege goye goye kuro bi lai tie weni ane me dogi bue? Owu tom kiri me be si̠n wa na ke sibi dara pu ma be bufu ka ane minaima dogi bue. Ye gbín bo be̠ ogbinye be̠ bièn, bièn be tomkri, ye gbin me idiè but moku gbala gbala batè ma so̠ ye lai ke bo̠, ike̠ bo wai be̠ bitè kalai opu igbigi ane inke tuwoi yeme so ibai ne ginya ike wari mu wa moku we tonkiri ye goye goye moku kuro bi aní go te wa bari mete koriari be yeme bari ine te busini te bai piki mu jein ye kori na ma k-a. Fiye me ifuro me bi̠n ane moku tonkiri me wa dokiè ifuro me so moku bai bi̠nya, tubo furo bia ingibo fairo binya wa fililatè inpku tu fife tomkiri me anga konai Kuma ini tom kri me moku ani la te bra tamuno be bra kii yama tamuno be bra ane ani la te̱ ye, wa bari tom kri me tun ko mme na piki obu dai na ke ani digiya, moku si̱si̱ buka ane ani sìsi̱ te wa tamuno be̱ tekeai muno se̱ kini yana tamuno mi tom kiri me ibima wana pri. Inji bien be tomkri iyi inji mu bo so̱ ke ingo ko̱n isam tan bo be̱ so o ke ingo konai ingbe pelebo be so̱ o piki ke ingo konai oti ibianga kon, ye gbin bo̱ be so̱ o ke̱ anga konai piki sibi yé bo so̠ ingo konai piri bio tini pele bo be̱ so̠ o pri bio pele o obubio pele o, opele buanga goye goye oko oranga kon moku me so̠ inke because tomkri me kuro me gote̱ ínpa piki ke ina ibi anga me ko̠n but gberie so̠ kori ya pu ani put ka ma so̠ ke ina priè yema ye lai me gote̱ Tomkiri me gbala gbala bari turo ko mu duku wa obu bu bu ane wa da-i owu eri poko anbu buro te̠ inyo bi̠n apu inyo bi̠n te̠, te miete ibrra me bimé la bai bra ane moku wa dokiè te owu te ke wana tamuno be mie prie mine̠se̠, kini yana tamuno be tomkiri telema wana pri gbala iku ye wana sibi ogono gbana gbana te̠, tomkiri me wabari inete ani da kuma orèrè bu̠bu̠ wa pa dumo bo̠̠ moku me lam kini yana tamuno anne mi tomkiri me teme ye inke tomkiri me ye bra goye goye wa pa menji turo ko me muba, te ani bi ani be ibi me turo ko ju wa piki fiba